Anisan'ny sakafo tsy haiko indrindra izao ny mahandro an'azy ny trondro endasina. Mpanao trondro endasina ny ato an-trano fa izaho tsy tsy mety mahay an'ilay izy mihitsy nefa anisan'ny sakafo tena tiako indrindra ny trondro. Ankoatra an'izay, ny sakafo italianina resaka paty, tena tsy haiko ny mikarakara an'azy fa tiako enarana rehefa misy ny fahafahana, ny fotoana indrindra indrindra.